Mbô itady hanigny ôhatra mbô mangi-magnitry zaigny e, mbô ôhatra maregny izy ih, fofon’izi fôgna zagny an-tegna to nde manintogna, ah mampite ihinagna e, tsara zaigny aharo dingolo hely, na dingolo ley regny e, <hesitation> saketany koà igny zao mampamangitry hanigny i, tsara be. Na ôhatry mahandro hegna re, afangaro hely saketany to de magnitry i.